To ozufi bɔko okoko oyikiya guibɔkɔ minyɔyɛ boyi gbiyi te ueu kwoes de aku izu, uwopo aku onyayiyi owola aku ekulu ama mata misole ewo iyibɔkɔ owo mutu wonu izɔfi wu kuoze aku izu izu bɔkɔ əɔ mawu awu izu eyi ikpomo-o eyi eyi edo, ezu kiya ngyi bɔkɔ kisa bɔkɔ oshuwu mogba bɔkɔ uwelɔ nana ozuwura efye mogba kego mo kyena ezu wu gba gbo kwogba le ozu aku ozuwu bɔkɔ awɔma ɔnɛnɛ bɔ ofulo mona okagyi ekoizu izu awɔ mune ewushe la kize gyibkɔ uyɔ əɔshi egbe te erimo izu awɔəshi egbe te eri mo izu awu mune eri abaakakagyi eko ka ari meyi la degba ari agbama le ama kuye ngu akagyi eko mo eyi mogba ozuwura edote eyemo uwelo sha anyɔ seyide izu awawu ans he ada uwu kwogba gba ari əayi modo ikpolomo usu bɔkɔ izu ele ozumu uwubɔkɔ eyitu wumo belowo misumole akeyi utɔ adu uwu kwogba ma əa nyeyi mo akeyi uəɔ əɔtemekye wu gba əɔyese, uwe bɔka anyawu nanakibe bpkiwp bɔkɔ izu ile esumo te so izu aku izɔfi uwu bɔkɔ kishuwu kuwo moshi uwopo aku onya nyi onyanyi aəawu ay te gba yile tete eyi adawu ay te gba yile tete eyi eyi ay te gba yoile tete eyi eyi edo mutu, onyanyi ma afulama. Sokuwu mutu o-o uwu onyanyi bbu yɔyi onyanyi mogba a-a ikyi əɔ ozɛgbo, ikyi odute ogɔmɔmɔ fo sɔkuwo ngu onyanyi eyi apula iyi bɔɔ ewo ɔnɛnɛ gbi ikyi gba agɔ mogba əa onyanyi amawu ugwu kwoze agbewuma ishi agbɛ ikyi mole te orenya iyaba oshi kwogba sɔkuwo ngu ikyi ma aku awelɔ tete dɔ shi kiya opyaəa gyi afyi onyanyi kuma agyi ɛlɔ moba ishi gba iyi tayile uwula wu aku ekulu igbazugu nayɛwɛ dɛ gba oyɛwule mutu o-ofa gba awi bga kwozɛ monoda- anma eyi mɔba wu shuru, awokudu mo. sede eyi ikpomo gba ekulu awɔ irimo aale gba aka moyɔwugba əa. kagyi ɔwe burimo le ere mirimo efye mɔku ere mɔku ere mukudu afye mɔku afiya itu aku itu alo magba wu aba bgayi etu tutu uwu bɔkɔ erigye eshirifu gba ari eyi ɛmɛ mɔbu tɔ eyi ikpomo-o pa aba iyela yedo iqyela igyerenyi ngau kiya ngi rimo ikagyi ma kala ka leme hu kaku yede bɔkɔ ozu inyigyi boko ewo bakagyi awu gba ekulu be wule so ekulu mutu pa aku oluwu gba anene me əale eyi fyi-fyi ama eyiwu enyi aku eyi ebɛ ambɛ kule kule du kiya ngi bɔkɔ riyi bɔkɔ aku ngiriimo əiy isu sese efye, Eke kudu isu ekala emɛwu əayi orogwo akagbe əɔ gbɛ orogwo akala emɛwu, kalafya kiya ngibɔkɔ ori so ekulu izu onyanyi aku izɔfi bɔƙ kiyese maba te osheshi soseyi mu mɔgɔwu bɔkɔ ogɔ mu mutu,